Баъзе хӯрокҳоро дӯст медорам, ҳарчанд онҳо гарон ҳастанд. Масалан, моҳии сурх ва креветка хеле болаззатанд, вале арзиши баланд доранд. Ҳамчунин торти шоколадии қиммат ё ғизоҳои хоси тарабхонаҳои хориҷӣ маро ҷалб мекунанд.